संग्रलय मतलब पुराना रितीरिवाज से लेकर पुराना सरसामान एक ठाउँमे जामा करके संङकलन कैयल जाला एक विशेष ठाउँ यि समान सब परापूर्वक कालसे प्रयोग होयल सामान संकलन कैयल जाला जाहाँ ओकर मुलय र मानयता होवेला संग्रालय आदमी लोगन का लागी देखेके खातीर खोले जाला जाहाँ टीकट परेला एकरा सरसफाई के खातीर आदमी लोगन करेला उ वापत उ सब पैसा पावेला जौन लोग के जिवनयापन करेला सजिलो होवेला।